خصني نكمل هاد الخدمة دبا، حيت لا بقيت كنهضر معاك غادي نخاف نغلط، وما نبقاش مركز مزيان وندير شي غلط يكون كبير حتى نسالي ها الخدمة إللي عندي ونرجع نهدر معاك اسمح ليا بزاف